Atiuu <hesitation> ja kuenda nyuuka tiuku adiindiando ne'endo in mudu du'a tiuku maa ka'anu nuunyiivi tiuku ko a ka'ando kuenda ku ñuundo ati <hesitation> udo ja ka'ando ja kaadando ja kuiinindo ma'a kuinina'axi paciencia.